<hesitation> Ny tanjon'ny zavakanto amin'ny fiarahamonina, <hesitation> mampifalifaly izy a, misy fialamboly anao a, <hesitation> lasa mampiray monina izy a, ohatra hoe misimisy disadisa igny a, de avy amin'ny zavakanto igny no hitondrasana ananjy de lasa miaramonina, mahay miaramonina hoa azy akeo ao moa.